Raha aminahy manokana alongany divaigna tegna tiako, antony anh <hesitation> siosion-dresaka alongany ny regniko hoe divay hono ma- manampy aminà rà. _x000D_ De labiera koa zany azon-draha lay f- <hesitation> fermentation-gna aminà labiera, izy koa le toaka andesiny tegna sy itiavako ananjy fa divaigna zany tiako kokoa par rapport ny aminà labiera.